Ny fomba fiasan’ny GPS zaho, ôhatra misy tagny tiàn-tegna andianagna re, de ôhatra antsofotro antegna akô le coordonnées. De tônga aminje alôloha izy magnambara ôhatra eto anà miviry e ôhatra miviry mande à gauche ozy, ôhatra mande à droite.na ôhatra chiffre koà raha <hesitation> apetaka an-tegna anôti-anatigny akô. De afaka mapafantatra raha maro zaigny GPS e.